والله أنا عن نفسي يعني أحب الحلو وأحب المالح حسب مزاجي، يعني ممكن في أيام أحب فيها الحلويات وأيام ثانية أشتهي فيها الموالح، وطبعًا هذا كله يرجع <hesitation> يرجع لتفظيلاتنا الغذائية اللي تتشكل بشكل كبير بناء على التجارب اللي مررنا بيها في طفولتنا وطبعُا أكيد أكيد الثقافة اللي نشأنا عليها أو نشأنا فيها كمان هي اللي تشكل إذا كنا نحب المالح أو نحب الحلو.